waam nlọsịn ta pụrụ laịnọ waam mọna ị yaịzị kan ga ọkẹị nlọsịn mọna yaa ga kịna sụụm nam kan ya wamọ mum <hesitation> kan ɗọn ịnọ sụm laịnọ pụrụ laịnọm yamb ọndụngọ ịnọ gụm ya waịzị kọd tẹ ma ya kọ pụrụ laịnọ tẹẹrẹm sẹẹrẹị ịnọ gụm ya waịzị tama tama ma ya kọɗịịtẹ nlọsịn kanga kịna n ɓ̣a yajị nga kan ga kịna na padtụ nụm wamọ ẹẹzọ nwarẹ ɗịb wamọn njana nwarẹ pad nụm npadtụ nụm landa nam kọn mọna padẹ ga taaga nam kọn nwarẹ wọp ta yọnọ, mọna wọp. mọna padtụ nwarẹ kal ana apnọ nam mọn ịlkọ kọɗịị ɗọk mọna kal nbịndaṇyị nwarẹ yabụd waamọn jaana mọna yabụd waamọn jaana nwarẹ kal mịyẹ kaaga pịdẹị ma kan ga ọkẹị nyam waan pịdịm gụm kalụn mịyẹm gụn ɗọb mịyẹ ko kama wọbọ ko irin pịdịm mịgụn yan irin gụm kallụ ɓẹl warẹ yaan wa sọọụn waa mọna warẹ n'adnụm wamọ zamani kụm ɗọbẹ wamọ wọlọ nwarẹ ɗọọnẹ mọna ɗọọnẹ nparụd mụm wa, wa sẹẹrọ pịdẹi. mọna par mụwaị mụwaị sẹrịnị nwarẹ dọt lalịịgịnnọ nụm waannọ nụm ana mọl waannọ nụm ananjẹẹr waanọ nụm ana mọllọ n dọbẹ tị pịdị pịdị ṇa pịịmọ pịịm watụ ka pịịm watụ wọknọ gaa waịz ịgụm nam yamb atụnọ watọn pụdẹị mọna par nbịịndamị npar mụm mọ wat wa pọtụn dịlọ mọ pọtụn dịlọ ṇaa pẹẹm yamba n paịda pẹẹmọ ga pụụrụ laị nọm pẹẹm ọndụnọ ịnọ waịzị kan ga kịna a wam n lọsịn yaazị kọ taịyẹị n warẹ pattụ nụm waamọn jaana nụm landa nụm tagnọ n warẹ tẹ' ḍẹ ịnọ nam kọn n warẹ ḍọọn ịnọ mịyẹ mọ kalawụ nụm wọknọ gaa waịz ịk nam nam wa yaaz kọɗịm. ko pụụrụ laịnọ n wam n lọsịn nee saba kị.